ogho éè nemi gbí ireye wa ní eye wé ogho éè gbi íreye wa ireye kí ireye ti oma gin ogho owun re gbi ireye gba wa ni eyewe takun rẽn ní oye tí oye mí oritsenebuw owun ne gbi ireje gba wa ní eyewe takun ren nr oye tí oye mí oritsenebuw owun rẽ gbi ireje gba wa ole eyeww ogho ee nema gbi uwo aba wa ni eyewe keye kí ireye tí õ má gin were gin gin oghe we gbi ireye gba wa ni eyewe unintelligible ogho ogho we nemi gbi uwo wa ni eyewe urun to legle mi gbe gin wa wẽ tr emí gba gin ogho éè ne mí gbi uwo wa ní eyeme a nemi gbi ogho gba ra uwo wa tsi tsí oma temi bí gháàn mi éè gbi oghi gba ré gba ra agháàn oton mejí wé tí orilse wé mu gbemi mi éè gbr oghe gba rạ aghan oritsenebuwe owun rê mu aghan gbe mí owun m̃o gba bí aghan ira ti ee ts nebuwe mí éè wa nẽ mí bi aghan agbara oritsenẽ buwe owun mo gba bí aghan were gin gin ogho ogho wérè gin gin ogho ogho dí ireye mi éè rí ubo ku ubo ti ogho kele mu ireye lêfum. Ubó kuubo tr ógho kete gbi ireye lefun were éè ne mi gbi ireye wa ni éyè ni oye ti õ ye mí ren o ogho éè nemi gbí ireye wa gba wa ni eye oritsenebume owun mé da ireyi ireye ke ireye ded fefe fene ọritse̱nẹbumẹ owun re da agnen éè tsi oghó owun a gba ra uwo̱gba mumu wa a ra uwo gka gbi ogho gba ra ọma oritsenabune owun re ka mí ka mí oma wáà oritsene bu we oada mu gbere wo kabí omma tsí gin a ka gba ogho gba ra oma ireye grdije ma ka ra ni oxe to ye mí réèn o ireye gidye ma ka ra oma mí éè rí ní eme ki éè we gingin wo nemi gbi ogho gba ra oma éè tsi oma ti uwo bí lefun ku arare gin wo ré gba ra éè wino̱ oritse ouun re gba ra éè wino oritse owun ré mí oma gbere ọritse ma da mu gbere wo kạ da bi ireye grdije tí a ní oma ghaan tí a nõ oma ti a ní oma tr a bí niko owun re tse tí ạ ghaan a bí <hesitation> tabí ogho owen re wino taba a̱gháàn ạ ní ogho gba nemi ọre gba ra o̱ma. wé wã gin ogho owun aghaan éè ne tí aghaan ee nemi wa ra oma ogho wé wino oma de éè wino wẽ nemi gbiogho wé gba rà oma <hesitation> ira ma to oritesne bu we wa mí oma gbe ti o wá di uwo éè sĩ ra bi ireye gidye éè ne oma ireye gidije ágán ren <hesitation> ireye aghan éè bí ireye grdije de bi ẃerè owun o gha ee tsi ireye dede owun re ka bi oma ee tsi ireye dédè ireye gidiye bi ireye gidije éè bí we nemi gbí ogho gbà ra óma.